Obu nyehurraamu oburwaire ekintu nkora mbanza nyiruka ngenda ha irwarro kurora natunga obujanjabi nukwe ndole obwomeezi bwange nabutambuza kurungi

Ebyokulya ebi nsemeriire kulya kurora naikara n'obwomeezi oburungi nyine kulya ebyokulya ebikungarraamu amaani ebyokulya ebikwombeka omubiri ebyokulya ebiraarora ninkura ndi bwomeezi kurungi ebi byona obu nkuba nimbirya nimba nindya ebyokulya ebiraaba nibireeta obwomeezi bwange kukura kuli kuru

Obu nyehurraamu oburwaire ngenda ntangatangana omujanjabi mwehaanuuzaaho musobororra nkooku ndukwehurra antwa angamba angambira ekindaagenda mu irwarro bakankebera bamara obu nsanga ndwaire bampa emibazi nyejanjaba

Njwara enj ekooti eyeekutangira enjura njwara bbutusi nyeswekerra na manvuuli mbyara ebyokulya byange

Okusaba kwina omugaso gw'amaani habwokuba nukugarra omuntu mu nteeko obu okuba ocambaitukire rundi oine nk'enaku kusaba nukukugarra mu nteeko

Kovidi ekatabangura bbizinesi entaito mu Uganda habwokuba bbiizinesi ezimu zikaba zikingirwe tutakwikirizibwa kukora empingisaniza mu bbizineesi na sente bbizineesi zaamalirra zihweriireho kimu habw'okugamba ngu abamu sente ezitwakukozeseze mu bbizineesi zikamalirra zigenzere mu bintu bindi zaahwaho

Twine kutaho obuhabuzi ha muntu rukusekeereza ogu weena runyakwina obulema ha bwomeezi bwe habwokuba oli nawe kuba mulema naaba atakigondeze rundi naaba atakyenzere nkawe nk'omuntu

Kintu kikuru muno abasaija n'abakazi okwekebeza akahuka ka siliimu na muno muno batakaswirwe nukwo baswerwe abantu aba aboomeezi batali barwaire kandi n'abakaine bali bagumenako batakasiiga bagenzi baabo

Kintu kikuru muno kwekebeza akahuka ka siliimu habwokuba kaita kubi muno kandi tikaine mubazi rukukatamba rundi rukukatangira kandi nikasobora kuturra kuraba mu miringo etali emu n'emu ei obundi omuntu ataakusoboire kwetantara aho naaho

Obutaba na mirimo buleeteriize kuburwa ebyetaagwa ebya buli kiro kyayongerereza obunaku bwingi kandi n'abantu abandi baayetaba mu ngeso z'obusuma zaayeyongera mu kicweka kyaitu

Abantu baruga mu byaro bagenda mu mbuga kuserra emirimo n'obuheereza oburungi obw'amasomero amarwarro enguudo enungi amasanyarazi n'ebindi

Eby'enyegesa by'emikono biyambireho abaana baitu obu bakuswerwa mu maka nibeerukira ebiibo byabo nibaruka emikeeka yabo ei basobora kukozesa mu maka kandi tibakuburwa mirimo mu maka

Nyeyambisa enfuka ekipanga silaasha n'ebindi mu kulima

Nitusobora kumaraho ebizibu ebiri mu maka gaitu kuraba mu kwikarra nk'eka abantu b'eka inywena omusaija n'omukazi n'abaana mukabazaaho ekizibu ekibaireho mukaserra emiringo y'okukimaraho mukateekaho na nk'oku emiringo endi kurora ekizibu eki tikyayongera kubaho

Abantu abasomere mu kicweka kyaitu bakurakuraniize ekiikaro bombekere amasomero ag'abaana abandi bakusomeramu abantu abasomere batandikireho bbiizinesi abandi bakingwireho na za bbanka ezikwohoza abantu sente

Abagurusi n'abakaikuru abandi abaana baabo bakafa n'osanga tibaina buyambi n'obu bakurwara nibaburwa araabajanjaba tibaine buyambi bwona mu maka abakaikuru n'abagurusi

Abakazi hamu n'abaisiki nibatangatangana obulemeezi bw'obutabanguko omu maka nambere abasaija barukubehindukirra bakabaimukirra bakababinga omu maka rundi abandi bakabahamba bakabatweka n'enda ezi bateegondiize

Kintu kikuru kukorra hamu habwokuba niki nikiyanguhyaho omulimo ogurukuba nugukorwa tugurukumara kaire kaingi okukeerererwa kandi n'ekindi ageeteeraine nugo gaata igufa

Abaana abakukira obwingi abagenzere n'ebikoosi balekere kusoma baa baafooka basuma abandi batwaire enda baazaara batakabaire kukura n'okumara kusoma

Ky'omugaso muno kandi ky'amaani kuteekamu ebintu by'abantu abandi ekitiinisa habwokuba ebintu ebi nibiba biine eky'amaani eki birukumanyisa mu bwomeezi bw'abantu abandi nibiba biri by'omuhendo nibaba nibabigonza kandi nibabyetaaga

Kintu kikuru kuhuliriza abantu bakuru nukwo tukatunga obuhabuzi obuhikire orundi amagezi okuraba muli ebi turukuba nturabamu akagambo k'omukuru nugwo mukaro bu oijuka onenaho

Ebiiruka ebya kayoora nsangiremu ekizibu ky'omwijurraine kandi bireesere butandwa ey'amaani muno ha nguudo

Kintu kikuru muno kwegesa ensinganto mu kicweka kyaitu ha kahuka ka siliimu habwokuba akahuka ako tikakukira tikaine mubazi kandi obwire obumu nkakwata ensinganto muno kandi nikaita n'okwita kikuru muno kwegesaaho abaana abo ha kahuka ka siliimu

Engoye zange nzirinda nta nyonjo nzogya mmnzigorra nza nzoogya nziteeka ha musana zooma nzigorra nzihanika ha hanga kurungi ah nukwo nzirinda nti nyonjo

Abantu abatarukwesobora nitusobora kubayamba obu ntubakwatiraho okubaheereza ebi ebi ebibarukwetaaga omu bwomeezi bwabo obwa buli kiro nk'engoye emibazi ebyokulya esabbuuni n'ebindi

Engoye ninzeerinda kurungi kuba nyonjo okuzogya ninkozesa esabbuuni n'amaizi

Abantu abatarukwesobora omu kicweka kyaitu ntusemerra okubayamba okubaha ebyetaagwa ebi bataine kandi twongere tubayambe omu kubaherererra abaana

Ha mpero ya kwiiki nyowe ninkira kugenda kusaba tugira kusaba ha kanisa yaitu kuhikya obu eba neehwaho kandi nkira n'okulima

Noosobora kulya ebyokulya ebitasiikire ebitai ebyokulya ebitaine bisajwa bingi ebijuma doodo enswiga nukwo osobole kwikara oine obwomeezi oburungi

Abeebembezi baasorooza abantu ab'ekicweka kyange kandi boona babaheereza emirimo ei basemeriire kukora bongera babasomesa okulinda obuyonjo omu maka gaabo hanyuma n'omu nguude okutanaganaga ebicupa hanyuma n'obuveera

Tusemeriire kulinda engeso okwetantara obusuma kandi n'okunyegerra abo abakukwatibwa mu bikorwa by'obusuma

Ntusemerra tugirre bagenzi baitu embabazi nk'abarwaire abalema hanyuma n'abandi abatarukwesobora nukwo Ruhanga atugonze kandi nabo abagonze

Noosobora kulya ebyokulya ebirungi ebirimirwe mu misiri ebitakuruga mu makorro noosobora kulya emikubi eyeekwiragura eya nyineeka-tanyaata hanyuma nooyetantara okunywa ebyokunywa binu ebikuruga mu makorro nukwo obe n'obwomeezi oburungi

Kwega amahanga gatali gamu ntumanya enkurakurana y'abantu abo nk'oku bakuraakuraine kandi ntwega n'engeso ezibakukozesa nukwo obwire obundi obu tuligyayo naitwe twanguhirwe

Akasumi aka nahuliiremu omuli omuhimbo mwingi nuko omusaija wange obu akaba naija owaitu okweranga kandi n'akasumi aka twateeraniriziibwemu omu kanisa okufooka mubiri gumu n'okukora eka enungi

Abaisiki abakyali bato nibasemerra okwerinda okutwara enda habwokuba enda ezi bakutwara zisobora kwihirirwamu okufa

Abaana ab'omu kicweka kyange bazaana emizaano okuguruka emiguha kwepena kuzaana om kusamba omupiira n'okwiruka mbahambyangana

Abantu abataine mirimo batandikiraho kwiba mu biikaro byaitu nubo abasuma nibaikara nibateera matatu kandi n'omu maka gaabo bainemu obutabanguko

Kikuru muno kwekebeza akahuka ka siliimu nukwo omuntu amanye obwomeezi bwe nkooku bwemeriire obu araba aine akahuka atandike kara kumire emibazi akahuka katakamutiire hansi obu araba atakaine ayeyongere kwerinda

Kusomesa ensinganto ha mugaso gw'ebintu by'abantu hamu n'omugaso gw'okutamu abantu ekitiinisa mh nkiba nkisobora kwegesa ensinganto kutamu abantu n'ebintu byabo ekitiinisa

Ebijuma binu bingi muno bimu hali byo nuho ali emiyembe nuho ali feene nuho ali water mailoni hanyuma n'ebindi n'ebindi

Abantu bakuru nitusobora kubateekamu ekitiinisa obu nitubahuliriza ebi barukuba nibatugambira rundi nibatuhabura nituu bakorra ebi barukwetaaga n'ekicumbi n'obuculeezi kandi n'ekitiinisa

Obusinge mu kicweka kyaitu ntusobora kubulinda obutukunyegerra abo enkozi z'ebibi

Okwekebeza obwomeezi okwa buli kasumi nukuyamba omuntu kumanya obwomeezi bwawe nkooku bwemeriire kumanya oburwaire obu otungire habwokuba haroho oburwaire obu okutunga butaine burorwaho baitu nooba obwine nikiyamba muno kwikara nooyekebeza buli kasumi

Okwekebeza kw'obwomeezi buli kasumi kwina omugaso ogw'amaani nukwo omuntu okenge obu oraaba orwaire rundi torwaire otunge emibazi kandi obu oraaba otarwaire oyerinde

Tindukurora burungi bwona obunyakuli mu kuswera abakazi baingi habwokuba abakazi baingi nikireeta obunaku omuka noosanga mwazaara abaana baingi kandi abaana baingi abo baalemwa okurolererwa nkooku kisemeriire

Kintu kikuru muno okuganikiza abaana baitu engaanikyo nukwe baijuke eby'enyima baijuke ebyafaayo kandi bahindule n'emye emyetwazo yabo

Engoye zange nzirinda nyonjo ninzogya buli kujwaramu orugoye nyina kurwogya tinkurujwaramu ogwakabiri ntakarwogeze

Omu kulima nyeyambisa enfuka obu mba nindima rundi ekipanga n'ebintu ebindi ebi bakozesa obu baba nibalima ebyo nibyo ebintu nkira kweyambisa

Obu nyehurraamu oburwaire ngenda mu irwarro bancekinga kandi bampa emibazi